في يوم من الأيام فيه قطه فضوليه جدا لقت قلادة سحرية سلسلة سحرية، طبعا القطه كانت من المحطوظين جدا لان هي دايما كانت القطه دي بتحس نفسها سيئه الحظ ولما لقت القلادت دي كانت مبسوطه بيها اوي وحاولت بكل ما اوتيت من قوة وبسنانها بقي وبديلها وكل حاجه انها تحافط اوي علي السلسلة دي بس فيه فمره السلسله دي وقعت منها وفيه بنت تانيه بتحس برضو انها سيئه حظ لقت السلسله دي والقطه عرفت بعد كدا ان البنت دي لقت السلسله ففضلت تطاردها لحد ما وصلت ليها وبقت قطتها الأليفه لان هما حبوا بعض جدا والسلسله بقت معاهم هما الاتنين.